Konak kok barak adui yah eh nanouk kok ineh pongah. Inouk kat kelunan eh mojam eh keh ineh. Adui nanouk kuk ineh. Eh pongah nanouk, pongah bi keroja kuk ineh. Yeng eh pun, kat kelunan mojam.

Pun tatuk neh, yah ayuk ulouk dalem siget langit, yah pakey ulouk dalem siget langit, bareng ulouk mojam..sagam, kojah..langit jah dak, kojah..yeng ulouk mojam..

Owk.yeng pun tateg neh konak, pun atuk neh konak tumu erei. konak manouk terk, manouk liwen, manouk bawui neh, pun atuk neh jiak. pun atuk neh sat, keh lah. langit amik lak etei.

Auk, tajak keh neh langit itouk ineh. Pinek amak kerapit itouk, yan neh eh pengawu itouk ; covid, sakit nyamog, sakit inouk-inouk. Kokat ineh bi neh ngaran amak kerapit itouk erei, ngan ulouk pengawu itouk ineh.

Owk, inouk talan-talan inouk ilik-ilik daven koluk ayuk kik. Tabang sangep, konak-konak peh menat eh, yeng ayuk kik tue eh. Sukon eh tabang sangep, yeng akouk mili'ik eh, yeng akouk pitah udey neh.

Tulan inouk yah amak kerapip, akouk yeng akouk mojam piak yah ineh. Akouk yeng akouk pe- mojam roti piak ineh, tulan inouk ineh sau.

Pun arep kik awu itouk, akouk murip ngan jian, akouk mukuk dalem urip sonang. Ineh koluk kik, ineh arep kik dalem urip kik, dalem konep kik awu itouk.

Somah ate bank petuboh rigit amik, itouk amik yeng amik pun bank danik amik..ayuk amik juk minak rigit amik..ayuk amik ngedanik rigit amik..yeng pun bank danik amik..

Owk yeng pun konak kesik neh, konak kojau neh..konak anah ulouk malai malai erei..yeng peh ulouk barak eh sik, yeng peh ulouk barak eh jau..yeng peh ulouk barak eh..erei..konak konak peh kenat eh, keh..

Owk. Konak, yeng keh. Dukuk langit-langit iteuk lalek masem-masem. Ineuk udey neh eh konak iteuk. Bik tek, bi nonep, bi liwen, bi bawui iteuk neh . Yeng pun udey neh. Langit iteuk ineh. Langit piak iteuk. Yeng konak iteuk langit sau. Langit sau, mauk eh tagak avik jah bulan duah bulan. Langit iteuk ineh, yeng pun ayuk tagak neh.

Yeng akouk mojam motit sapik, dan ireh topun keik, dan ireh kelunan keik, yeng mojam ireh motit sapik..akouk yeng akouk mojam motit sapik

Owk, yeng eh konak manouk. Buak ireh pepatai, buak ireh panouk, buak ireh pikai, buak ireh um puyah bakeh ireh, buak ireh manouk bakeh ireh, dan bakeh ireh yeng puyah ireh. Avik ulouk nebare ireh bi bi neh. Keh ulouk ngan ireh anag sekulah.

Yeng pun tosog yah koluk kik. Lerk akouk ngeninik tosog yah sat. Yah koluk kik tosog jian.

yeng pun kojam ulouk tosog eh ineh, nasayik peh..yeng tajag keh ulouk tosog dalem kat piak, dalem kat adui..bareng pun peh ayuk neh jiak eh menimah kerk..ulouk tosog, ulouk barak seritak, adet ireh ukun topun ulouk jin sau..keh, sajak alai nah..eh keh neh..

Akouk koluk nat Lisa, Jennie, Jisoo, Angga Yunanda, Verrell Bramasta. Ineh lah ireh kelunan koluk tan kik tong tv, eh tan kik mah.

Inuek yah lalek koluek keninek kik yeng ngeninek seritak yeng ngeninek tosok dalem ineh neh yeng ineh koluk keninek kik bareng piak adek keh ineh yeng piak lan piak pong keninek kik ineh keh yeng Inuek koluk oluek ngeninek ineh koluk kik

Dauk lagu aduk yah koluk kik, pun dauk aduk sapik neh, pun dauk aduk dangdut neh, pun dauk aduk ireh kelunan pesinui, ineh dauk aduk lagu koluk kik..

Owk. Bleleg tuwerk kojam kik, yeng akeuk mojam pinek pinek ngaran neh. jah blelek ineh tuwerk kojam kik. bleleg, yah eh bleleg blasung ineh jah kojam kik. Bleleg rawah blasung.

Owk, jiak lan tit sapik kelunan itam ineh anag, bakeh itam ineh. Ateg koluk ulouk ninik dauk tit sapik nanouk neh, konak dauk sapik nouk Balan Nyaring dauk.

Tonak akouk dalem sekulah, tonak akouk dalem um sagak, tonak akouk dalem adet, tonak akouk dalem piak. semua semua, koluk tuwerk akouk, yeng akouk lerk. Konak konak peh nin ireh ngan kik, akouk yeng milik..

Tulan yah tan kek pengawu itouk ; asen, munin, modog.

Bareng pun sik mongau eh, yeng kelunan nah kek. Dan neh rodu neh, lakeik neh mongau. Dan neh lakeik, rodu neh mongau. Dan neh anag neh, tinen, tamen neh mongau. Keh adui rah.

Jah konep ngan ireh du'kuk ireh makang konep ireh tai manouk ujian, ujian sekulah ka, ujian inouk inouk keh nanouk ireh...bersyukur la du'kuk ireh makang min batung ireh tai manouk ujian..

Adui inouk yah ayuk juk- ayuk kik juk petonak? Dan akouk yeng pun avah, dan kek yeng pun jalan, ayuk kek petonak. Manouk adui monak kok.

Dan keik pun jalan, ireh juk tonak akouk..dan pun avah keik, akouk juk..ireh tonak akouk dalem manouk kueh, dalem manouk tangoh, ineh koluk kik ireh tonak akouk..

Owk, konak. Yeng tebare ireh loh kek amik awu ineh. Buak amik manouk gaya sat, adet sat, piak sat, mematai kelunan, manouk kelunan. Ineh bi buak ireh ngan amik dei mojam ireh pongah mojam ireh guruk ineh nebare amik.

Main bon, main bola tampar, main[um]main badminton, dance, ineh tuek koluk tan kik.

Ulouk posot ayuk menyalau piken neh, melakau sineh, melakau sitey ulouk..tai..tai lak gunung, tai lak tuan, keh ulouk menyalau piken, tai melakau..menotong dan pun muto, tey pekarok, inen neh ayuk ulouk mevalau piken..eh keh ineh

Pun ireh petonak piak ireh bengosak boken tong..daleh kik, piak melayu pun, piak ivan pun, piak.. tuern pun..piak kinak pun..

Ow..beluk nan neh koluk kik..yeng pun yah koleg kik, le'terk le'terk..semua koluk kik, beluk nan..yeng pun yah koleg yeng pun yah kigeik kik..beluk nan neh koluk kik..keh akouk itouk, yeng akouk itouk kelunan milik..

Pinek penguman yah sat, yah manouk ulouk moram..jin barang yak tenuvu ulouk, ulouk itouk..jin barang nalek ulouk tong tanak.. yah yeng sukat kinan, sukat moram ulouk nanouk..konak segolah, larak ineh..moram ireh nanouk..sukat matai peh ireh nanouk.

Akouk koluk ninik dauk aduk lagu ireh korea, um oraputih, kinak. Ineh tue keninik kik. Yeng pun yah boken, jah ineh tue.

Yeng pun akouk mojam petidah penguman dalem batung kik. Mah penguman yah sukat kinan kik, yah jian akouk kuman. Yeng akouk mojam petidah yah mah sat, yah mah jian.

Owk, nebare- nebare amik. Buak amik manouk keh keh, buak amik tai kitei tai kitouk dan ireh rodu. Dan ireh lakeik peh keh. Buak lalek pojah, dei pun masalah amik gak bi bi. Keh ireh buak amik melakau.

Owk, konak peh..pun peh pengoluk ulouk konak ngan anag ulouk, dukuk neh mauk anag ulouk..bareng eh anag, dan neh anag ireh boken, ineh ulouk yeng pun piak ulouk..dan neh anag ulouk, jiak peh eh sat, ngab neh..makin inouk peh dan neh jiak..yeng sajak anag ulouk, inen neh pengoluk ulouk ngan neh kuk nah anag ulouk sedirik, yeng padui peh eh, yeng keroja peh eh, sajak keh ulouk koluk ngan neh, kuk neh anag ulouk..bareng dukuk ulouk inouk yah

Lakau yah dalem konep kik lakau yah dalem koluk kik lak woman akuek tai akuek koluk laku juk solai jian yeng pun pabe yeng pun yah meguak

Owk, yeng akouk mojam barak eh sat yeng akouk mojam barak eh jiak. Pukuk neh, pekuak ineh eh tabang sangep avik neh pigan avik neh siruk eh penolek ulouk jin ireh lobuk. Yeng pun beza neh pekuak ineh bagik akouk.

Tei lak tanak akouk, tei lak bek akouk. Ayuk menyalau kik piken kik, ayuk kik menyalau konep kik. Ineh ayuk kik menyalau.

Yeng pun konep kik koluk pojah, kle'terk ngan..petikern..yeng ineh jian..sat ineh..yeng ineh jiak manouk ulouk, yeng ineh jian dalem urip ulouk..

Yeng pun yah nili'ik kik. Inouk inouk peh adui, akouk yeng mili'ik. Avik neh adui kelunan jau yah kevilik amik, yeng pun akouk mili'ik. Keh akouk. Kelunan yeng mili'ik.

jiak peh pun ijin pun tv, barang lobuk ineh. Bareng penguman ineh, bareng, ayuk pesangan oreu, ayuk pesangan betuken ulouk. yah penitah ulouk penguman kaan, penguman betolu. Ineh yah penitah ulouk, ineh yah

Kebosau kik dan neh tem tong karen, pon, tv avik neh solar um bap, karen. Ineh tue kodai kik...Jiak eh dan kebosau kik.

Aap tong daleh amik ; puti'ik, kapan, petavun kayouk, petavun tanak nanouk aap.

Owk- mi, kanen, ujau, sebarang kinan kik. Ujau yah eh yeng pun tatuk-tatuk neh, morap map ujau kinan kik. Abu arkouk yeng kuman dak, beladak ineh yeng kinan kik. Urouk beladak ineh kukik.

Amik yeng amik mojam tong joh ayuk bank. Dekuk amik, yeng kale amik mojam manouk ayuk neh, yeng kale amik petonak ayuk neh.

Siah barak eh keh. Amai peh yeng keh, jiak eh keh. Inouk piak, inouk ketuk nah ineh, ketuk konep ulouk dalem nah neh, ketuk piken ulouk dalem nah ineh. Yeng larui kek ulouk juk pitah eh, yeng larui kek ulouk juk menabah eh. Keh.

Jennie, Lisa, Jimin, V, Jungkook, um Rora. Ineh tue-

Dalem adet amik, pun kelunan sakit pun kelunan yah mamak, pun kelunan yah sat, yeng jiak laset neh, sajak rodu neh mongau, sajak anag neh mongau, dan neh lakeik neh sakit ineh, yah rodu mongau..dan neh rodu yah sakit ineh, lakeik neh mongau..

Barang lobuk sukat mipe akeuk dalem urip kik...ineh...ijin daven, pon...ijin daven ineh mipe akeuk mopuk..mipe akeuk muwik daven..pon ineh mipe akeuk bet konep kik sat..

Pinek lah ramey koluk kik, yeng akouk...sukon eh ramey, koluk tuwerk akouk, yeng akouk um milik milik eh, sukon ramey..ngaran neh ramey..biar peh ramey sik sik, koluk kik bi bi, yeng pun yah kolek kik yah eh....sukon ngaran neh ramey

Mah pun ulouk mojam ngaran ngaran kenyuai pinek pamuk kek. Jah kek kojam, kenyuai Tamen Juwen. Jah ineh kojam. Yah kenyuai pinek pinek ineh, yeng pun ulouk mojam ngaran. Maok neh kenyuai, yeng kenyuai neh ngaran neh. Nak peh keh, pun peh jah, kenyuai Lakeik Dapong ngaran neh ; yah jau erei. Keh.

Akouk arap ireh sukat motik um kelunan tinen, tamen, topun dalem jah- um langit yah tuai sagam langit jah. Ineh tuek arap.

Kitang eh pongah nanouk kik dalem lamin kik ; malat, bak, bukui, taeng, borat. Yah pongah nanouk kik dalem lamin kik.

Mopuk pongah, muwik pigan pongah, siruk pongah, poteq lamin pongah, mopa lamin pongah, arei menyapu lamin pongah, ineuk la? Kuman pongah, masaq pongah, maneuk penguman pongah.

Sekulah tong ayuk amik yeng jian..jalan sat, jalan ayuk luri, jalan tong ayuk anah amik..sat, jalan sekulah amik sat..tong sekulah amik yeng jian..

Pon, um tv, um ijin mopuk, unang karen, kirek karen.

Penguman yah manouk jian ngan monak wat ; penguman ulouk kuman kanen, ulouk kuman kaan, ulouk kuman tangoh. Ineh penguman jiak, monak wat, monak use ulouk, dalem batung ulouk.

Bagik kik, yeng pun eh jian, yeng pun eh sat, pekuak bin..akouk pakey, pogeng akouk ayuk, nobik kik..yeng akouk mojam yah mah yah sat, yah mah yah jiak..kunah kik tei , jian bin neh, dan neh jiak..dan neh sat, sat bin neh..